Ha budatoo <hesitation> utan masusa dijaka stomai, utanpaku, bulunangko, utampaku tapi ipangala jakai sibawa bawapiki piso ditau solangi pa maumaki peng ala, pa matakuke <hesitation> misa misaki ditandai dilabeki puda bang bula. apa mai <hesitation> bia sapa ula keai jadi harus ditau njakai sidugaki bulunganato tamai pangalai njakaki pa taelako pasa dibalu <hesitation> tae pakulalang majo bela-bela. Metadugako utan dirupang laku dipasa belalli pa masuli malo hargana. <noise>